<hesitation> Gne fotoa hagniteko gne mailako zany <hesitation> ondimy isan'andro eo avao, magnety indraiky aho vao mifoha mandraigna iny, da magnety amign'atoandro da magnety avao koa amign'hariva, ondimy zany.